Ny biby haiko zao fa mana toetra mitokatoka mony zay, sady zarany laha mifandray amy ty karaza biby mitovy aminy da vorondolo zay matetiky satria vorondolo tsy de tia mifangarongaro amin'ny namany. Fa ny tiany da i avao no mipetraky amy toera misy azy eny.